Ley anndal ko nanmi ngelooba ana waawi yarde lituruuji kuurɗi, <hesitation> ana waawi waɗde ko foti lewru duu tawee ñamaayi fay huunde torlataa ɗun. A tawan ana waawi ñande resa e bannge reedu muuɗun ndu. <hesitation> Ley ŋissaaji eɓe mbiya, so yimɓe ana dawa fu. Nden aaraaɓe ɓee ɓe ndesan e deedi golooɗi ɗii.